Kalo ataoliam ami abergaulam kalamemang aolatilapaai lomanusa loite aloima apulu loisinei siamne mapaat husiolati <hesitation> kalosula auhalami bantuimei tauma iniampameri ruakaite sami asami imerie pameriam laumusiha halamai bantu pamerilamusiaham akaka intutuaka loinian maina, <hesitation> adakala lahalamai niosi tahu bantu rali alamau <hesitation> rali alamahu poadakala lahalamai bantu rali nialan laumusiham houn, <hesitation> adakala kalu maka mausiamala kawinte sante lahalamai amilapusela loiem maimaueu malaaitam maukawinlenam <hesitation> hamemi mala aimai amiapaari apaaiem apa aiem so nahalamaiem alisa alisaso suharuma pokaloma hulan lean hameu auhula sabua, ahulasabua lamangkali jadi kalo amniataoliam sianipekerjaan sanamee. Amiareki amiatetap amiamoli abantu karna ataoliam kaloitae bantuelalikoa <hesitation> sikasian talu <hesitation> jadi amiabantuela limangkali sialabantuela hamhoun kalo masaala ataoliam abantu tutuolila pameriluakai, labantu suturalaliua alalu alamahu <hesitation> adayang aniamia alabantu amlebantu sutuapa aru aitam tu'u pagar aem amala alati lamusiam lamela mala alati osi samsuem poakaam amiamala alati lomusia ulunam morilautonda tolunam lotumai, baru ausanituru akainemnam tauhula pagar taruakaam <hesitation> kalo auhula pagar tausuruakaam sam amiaininuti tati sula halamaime aninu metatisu manimi laelua <hesitation> amima alunime, baru hulasea urii lakam kasbi larui osimem <hesitation> kalo siam so kaloela lahalamai ami alahan aleu siam amilapsela lui amialahan labantu, abantu olalatunam siu apa ameriloakaam suru akamainasa mari loi lapusiem lapamerinam ini ulun <hesitation> niulun apameri ipeetisou kalar amia lunin hanimai. Mataula sanan haleua halama ulalatun haruma osimaleu han aleu amsian tamanimpan eua laharoli ataua heua leakam taupetirusine <hesitation> amiataunso halunia alimai lalatun halamai lealamai iharuma kalo lohumau karja aiuepuhan maukarja aiteteniai aman amiaka iniinam ain tolatian siam alanam, <hesitation> amiitu anlakarja aisiam amiakarja aisiam adapati kubik itu hapalan baran apalan lawan dekatiruan tati tolunam <hesitation> alausiam karna amia pikirlaula latunam <hesitation> asima samaolamatam alahenilosiam samaolatanikepin olataonia malan tati aharuma bisakoa tet, musti malakepinam karna siam kan teteniai <hesitation> jadi ami abantusiuem <hesitation> mai <hesitation> kalo tethongaam kakiman dong pung bapa itu dia pangil katong iahalamaii iharuma po weumaima. Labantua auhulani auhobaranipagar namalahotoam balakanam susou auniuan <hesitation> ami abantuam ini mataihusa elanima bantu auholu pagar amsou iharuma po kapoinimau luni sihalamau amiharuma pubisakoa tete, au kaloma esaruin osi ukalomemasa amiruan asebisakoa jadi olatam iaosimi iyasea osimi termasuk auukam amotosiam, auukam masieneitausiam iaruitau oalatam iaymustisiam <hesitation> tausiam kanla raatuhumetiam amoisiamnuma <hesitation> laruitulumeti baru amiasaaluin, saaluin baruahula sanan rujak rujak tati tutuau tuhuputi tahu tuhumeti rame ahantam tahu rujaam <hesitation> maiatahan manimilali amso amialuniale ahaluni alamai inian <noise> mai.